Izy kô zah man̈ana hotely direkty fa mangàla raha fa vita fo? Raha tiako atao anatin'izy io ao, tiako atao ao zen̈y misy karazan̈̈a raha bôkà an̈atin̈y ranomasin̈y jiàby. Avô koa zen̈y misy pakopako, ery firiry àby io zen̈y. Avô koa feno, voankazo zen̈y.